Lallai bo geroɗe un cholli ngam kanji ma ɗi mbawai ɗi firaa, boo ɗi yeraa laalaje ba noono cholli fuf yeraata. Geloɗe e nyame, bo e nyama gauri ngam non geroɗe lataake cholli.